Ntor lokachin man nga nza nte sa vang shawara'shawara man nte vangsa a'gèd zhigilè nga ntor dadi nènga man ntè ghi skwi man mbu'bi man nte gyi nzuan sai nka nwaiya mama kabi nka nslemagui nka zui ba ka mpar ta pa nka gat nzaun amn nka slaha man nka ndahta nka ndah'ta nka djekta am aman de man nka nkuna mpat dyi n'wudahi nkina gyi nzaun avu'kinna kina gui meme sa ambu'bi atagada man shawara amn nte vang'sa va zlud ged akinna nzye kinne ndu mana azey vunna, man ndu mana azbay nva ntakaha kuna ngwosa mpu bi an ngwosa ndow ambu bi nvi ndurzla ged kinne an zhigile ba ntakahak'kinne kuma mvu ndzukdwo edkinne a dai daiya lokachi akinne nze kinne n kinne dwo mpau diya skwi man nhi shatanhyi ntegiya sa bi vini dzodzur ncived zhigilè'a skwi man nte gadan nga to ngu ba nta nga gyi godiya bayan man nta gan shawara nta gan shawara anzyi sa ged nga kam ndirszla nga gui skwi dai daiya bi aman bayan nshawara'sa nga ntera dadi kumba anzhui ngwu'ba mba wali kabi nga nza nta angwa sata skwi man ehn nwadzin'na ba nga dwo mwi zana nga dwo van mbali nga dwo mwi nasa ba, nga dwo mwi zana nga dwo nvan mbali seman ntchida ba nga dzedzar gui mbali ngaya de kwa zana nka nza ginne da? Nana ba nshke mbali ngaya de kwa zana nka nza ginne de? Nga mgwash ngwasha avunnga skwi ngide nkye'kye ko nkutcah ante nduv nga bi alham'ndulilai.